Gny ilà savony moa zany fanasà lamba, maro be raha ilana azy, fanasà siky, vilagny, ataontsika hoe olo tsy de misy nickel regny de <hesitation> igny zany amin'ny alalan'ny savony iny zany mampadio lamba iabiaby; amin'ny alalan'ny savony koa mampadio vata fandroa, iny koa fanasà kiraro, fôbà, sy ny tariny abiaby de misy fomba fanava anazy zay koa moa savony fa maromaro zany fomba ilana azy fa tsy de voafaritsiko eto fa zay aloha zany ro azoko ambara.